No kipõsöögikotus? Iks tennüq praadikardohkit – nuuq lätväq ruttu. Ja sis <hesitation> määntsitki pannkuukõ kimmähe ja või-ollaq viil määntsitki kibõ- kipõstõ <hesitation> valmissaavit köögiviljo. Või-ollaq määnestki kalasüü- -süüki kah kipõt säänest.